Ahomatromfo ayɛ adze a ͻaboa nyimpa beberee wͻ mfeha na n'ekyir. Osiandɛ, mber beberee a wͻabɛsen kͻ no, <noise> nna sɛ epɛ dɛ edze nkra ma obi a ͻmmbɛn wo a, ͻyɛ ͻhaw na dadwen na atsetsee ara yie. Nna gyedɛ afa kwan huhuuhu bi do ansaana nyimpakor no ne nsa aka wo nkra no. ͻno mpo ansaana ne nsa bɛka no, nna ͻakyɛr ara yie naaso ahomatromfo no aboa ma obiara ma obiara nkra a ͻpɛ.